Vituu vyakumanyi kumuuntu unamukasimfunge nawendoa cha kwanza maanenye ane ngamau aminia alafu ikapili ichitakiwe uuse ukuikolo ngawe binti na umwenendo bora ninge tabia gaze ipanga simwivi nga sumuijambazi unajua ndio alikwene kutapeli mana mutakuti kasi imuimali mponze au mpenzi wane tufunge naye ndoa fantikuno awena mlilu kombali nalumwivi, nala akaikalimwi balabala shaombi kazikwahiyo kuchitakiwa msuungu uuzie mumeondi sawa ilinao mwamini kwamba nachipanu kuya tukufunga nawe ndoa tuka tukatulie nawo muchani mung'anda twiukunamwe sawa, alafu kailiakwe chilinda mwivii <noise> untachisawa tukafunge nawe ndoa manindoa mala tukikelitufunga tulikala na mandaili labda mli muwivi yamuumola ngumi jandaza kiumung'anda mutu yamule maamumu kwahiyo chikutakiwa mwaminiane musunga su mwivi, nung'ulu mwendo simwivi ngamfungi ndoa. <noise> Indoa zezea yantuyavule asiendoa iindoa sizi ndoa batili kwa sababu sa taliwa na mwili bibi yakwe sis syalanda zizio zi samani kuli Mungu. <noise> Kwanza mimi nyanepa muli mfano lapani mulinondoani nawesena winga wanalamanda wiki ziili wayata kunda munina koo aluminda kwendelii mwane chikutakiwa hata nwe swake aikale ndu mwaka ngakola nikubaliki ndoa ngabaliki i ndoa maana yajanjaluka yatakukulazimisha twakulanga pampiti. <noise>